<hesitation> هو الأفظل إن أفظل فجدان السمع، <hesitation> البصر جدا مهم في الحياة، في الجراءة، في رؤية الأشياء، في رؤية نور هذه الدنيا، ولكن السمع يمكن تعوظه بشكل أسهل <hesitation> في خلال وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات هذي، بس <hesitation> البصر يعني يخليك تشوف ما حولك، من نور من ناس من <hesitation> من ناس من أي شي إنت تهتم بيه.